یہ سوال ہے کہ کجھ وی پروشٹی نال جانیا جا سکدا۔ ایک درشن <hesitation> درشناتمک پرشن ہے۔ جو کئی سدھانتیہ دے چرچا کیتی جا رہی ہے۔ کئی سوچن والے لوگ یہ دلیل دیندے نے کہ <hesitation> پروشٹی پرابت کرنا اسمبھ ہے۔ خاص کر کے جو باہری سنسار بارے گیان دی گل کیتی جاندی ہے۔ دارشنک <hesitation> نظریئے تے یہ ہے کہ اِس وچ بھی تجربہ کیتا ہے۔ کی ایک زیادہ پروشٹی نال جانی جا سکتی ہے۔ چیز اپنی خود دی مضبوطی ہو۔